पहिले बजार जाके सिमेन्ट आ बालु किनैसी ओकरा बाद सब चिजके घरे लेके आइसी तब जाके सिमेन्ट आ बालुके मिझरा लैसी ओकरा बाद पानी लगाके सौन लैसी तब जाके सब मसाला निमनसे सौना जाइए त एगो तगार लैसी उ तगारमे सौनाल मसालाके राख दैसी आ जहाँ के देबालमे बिल होल रहैए त उमे निमनसे मसालाके लगाके उ सबे बिलसबके पुन जैसी ।